Muting maan inja mucimé aan imbi bugohool buséét, gucilool guŋanto, nang ukuhi nañohi mo moomé mukum, nubéléén to gufira gutak.